Jebin anwae digda ien irbire Jebin modafariko, Jebin nariko, Jebin romiko, Jebna gadimako irbir, Jebin <hesitation> tamatanikoni ikhtalafi, yani isata Jebin modafari kedeka fasira ashra, Jebin narikoni nari khalsa, Jebin romikoni ashra yani fasi grouba keda.